Alan, ana soɗo ndiri e suultere yimɓe iwde e golle. Nden non alan neɗɗo ana miiloo suultude, ñalla duu ana ɗaanii. Ɗun duu woni ñende alan. Alan nanndanaa neɗɗo <hesitation> ñalawmaaji keddiidi ɗii fu. Kaa, ko ɓuri heewde du fu, a tawan nden kuurtuŋooji woodi, yawtereeji. ɗun e bandun en tan.